Pa dormil lo bastanti pos lo primeru es da-li una güelta i tenel craru alo menus la ora ena que devías d'estal durmiendu. La cama devía de tenel tamién un ambienti tranquilu i escuru. I saca tolos aparatus elétricus, que mos conocemus, i no tomis cafeína ala tardi. I tamién devías de hazel exerciciu, que se duermi mejol. Yo creu que si me hazis assuntu en estu que te digu vas a dormil i descansal muchu mejol.